عالسلامه، وشبيك قاعد وحدك، ماعجبكش الحماس، الساعه هوما حاطين أغاني حلوه برشا، تحبش تشطح، ما تعرفش تشطح، اي حاول تدخل في الجو معانا عاد، ليه عاد، ماتقعدش وحدك وتعمل <hesitation> في-فيها الرجل الغامض، حاول أنك أنت تدخل معانا أي، اجي اشطح معانا وتعرف على العباد، توا نعرفك على العباد، شنوا إسمك إنت.